Mehhiko kultuurih om häste tähtsä koolnudõ päävä tähistämine. Tuu om sääne, et inemiseq maalvaq hindäle pääluu nigu maski päähä ja sis pidäväq pito kõigi siist ilmast lahkunuidõ mälestämises.